أكثر شيء رومانسي رأيت، رأيت <hesitation> رجل عجوز <hesitation> مع <hesitation> مع <hesitation> مراته العجوزة إلى الآن مرتبطين ببعظ، والحب متبادل فيما بينهم رغم كبر سن <hesitation> أعمارهم هم الاثنين، لكن إلى الآن العلاقات بينهم متواطئة جداً ويحبان بعظهم.